E vidine tragno ame firenenanay aty moa zany da arakaraky gne hasarany: raha ohatra ko zany izy tena sara da agny amy telozato tapitrisa, raha izy gn'atognontognony, da ray, a <hesitation> zato tapitrisa fa raha izy tena sy de sara loatry, sady ame plasy <hesitation> ame ambanimbany dimampolo tapitrisa.